هو أنا كان في البداية حاسس ان اسمي ده ممكن أغيره ولكن بما إن الناس اتعودت على الاسم وبما إن الاسم بقى مرتبط بحاجات كتير وبما إن أنا عرفت اسمي فا انا لا أفكر في تغييره يعني محبش أغيره بصراحة يعني لأن خلاص أنا الناس كلها اتعودت عليه وكله بقى بيناديني بيه فا مش هينفع أغيره إنما أنا كان زمان ك ـ كنت ممكن أغيره عادي.